بعد ما نحط الحاجات اللي احنا عاوزينها في الشنطة سواء الشنطة دي كانت بزرار او بسوستة بعدها بنقفلها كويس و بنشيلها عشان الحاجات متقعش منها